ניין, ס'איז נישט מעגליך צו קאנטראלירן. אייביג קומט, זייער אסאך מאל קומט אינטער עפעס אנדערש וואס מ'דארף טוישן די פלענער.